اعتقد طائر العنقاء طابع هو طائر اسطوري وبينو مميزات كثيغة وقصتو حيل حلوي طابع هو اطيغ للسماء ويشعل نفسو ويرجع يجدد من جديد وتبدا حياتو من جديد واصلا هو يولد مرة وحدي بل العمغ فحيل حيل حلو طائر العنقاء.